Sëcund mi al e pa giüst duvré i animai <hesitation> ades l'uma d'autre manere per per sperimenté lon que i farmaci e le meizin-e